लोकतंत्र बहुत अच्छा है। एमे आदमी के पास सब चीज के अधिकार है, अपन बात ला रख सकत ही, अपन सरकार ला चुन सकत ही, और कोई भी बात ला सरकार के सामने खुला मन से रख सकत ही।